طب اعمل ايه دلوقتى بقى القطر لسه باقى عليه تلات ساعات انا مش عارف اعمل ايه <noise> والله انا ممكن اروح الكشك اشتريلى شيبسى وازازة عصير او حتى ممكن افتح الموبايل العب العاب اكلم صحابى اشوف الالعاب اتشات كدا يعنى